इजरेल बहुत सक्ति साली देश चे। और बहुत संपन देश चे, मांके सरकार भी ती पावरफॉल चे। कि उनका लोगना करने भी करयाज करेज, <hesitation> कहीना कहीने या योजना चलाओत। वाही योजना एक हासा कही चे, कि बहुत सक्ति साली देश चे, लोगना को भुका मन देता। वो, <hesitation> क्योंकि उनकी योजनाने असी चलाओत, कि ताकि लोगना कर, कहीनी कर, नहीं समझवावत। घर बढ़ीने चे खाओ कहे देजी वो तर, तर उसक्ति साली देश की आदमी को कही जाकर भार देश में जानन दे। एकारण कही, असो देश होंगे जाकर बस संपल नहीं कही, बहुत रूपी अच्छे होगा बास।